أنا أحب انام أكثر شيء أسويه في فراغي هو النوم، في فراغي ما أحب شي قد النوم أرتاح وأنسى هموم الدنيا أفضل وقت عندي هو وقت النوم أغطي نفسي وأنام مرتاح البال، أنا مدمن النوم ما أجدر استغنى عنه، النوم بالنسبة لي هو جنة الدنيا، في وقت فراغي أحب النوم كثير أرتاح وأنسى هموم الدنيا، وأيضا يعني أغطي نفسي وأنام مرتاح البال وما أجدر استغنى عن النوم نهائي.